Miɗo yiɗi hotoore e mbaawi. Hotoore ngal miɗo yiɗi ko ɗum njama e soodi kadi, tawa ɗum njama ko njangooji fow e hotoore ngal.